Umbe na mburu imuheshimu ndoini ngachao imuheshimu ndo wawayu ndu somsalifu ngeiwa ndo ifungia ukaenda hom. utaita mwsihi ye kaba mwishi ndo mwishi ikaenda ho hata ni kama ni fuiyeni kama weshinduka cvene kama <hesitation> kwa kufai kuishi yetaka kuishi ukaenda ho yekaba sele na mburu naktok wa kakayoyo. mdui kamatyoma ndo tele mfiri ila akuishi kwenda foo kama ye kwete ni mburu ye kaba ye kaba kwe kwa kufai toe kuishi kwa kufai kuishi kenda hoo kwetye kubavo. kwenda hoo ningie ngachachao yele dungu she kakulolya kama ita teho ndo telya yeshamia. yeshamia kwa sauti kabisa ukamanya kavi kwa manya hatiti tenya she mburu ukaita nduitye mwishi yevisiasi